د سمندر ساحل یا غاړې ماته ډېر خوند را کوي. زه تل د سمندر غاړې ته ځم، له لمر او د اوبو له څپو څخه خوند وړم. اوبه، د اوبو غږ او د اوبو رنګ انسان ته د سولې او سکون احساس ورکوي. کله چې نیلي آسمان او د اوبو نیلي څپو ته ګورم د خوښۍ احساس کوم. د اوبو غږ او د سمندر څپې د طبیعت له زړه څخه د انسان وجود ته ځواک او انرژي را وړي.